Ventilaatri pand õhu niimudu liikma, et tä käü ümbre, sääl um nigu propeller seeh inämbüisi. Tuu käü ümbre ja pandki sis õhu, keerutas nigu liikma. Ma saa niimuudu arvo.